Zaho aloha mihevitsy fa voro avao pingouins satria misy volovolony, misy atoly lafa miteraky i manatoly, le mamana. Fanany atoliny iny, zay vo vaky amizay. Manahiky voro iaby iaby io avao.